og Argentína gerðu eitt eitt jafntefli í frumraun Íslands á heimsmeistaramóti í knattspyrnu karla í dag Hannes Þór Halldórsson varði víti frá einum besta knattspyrnumanni heims

fjöldi fólks safnaðist saman víða um land og fylgdist með leiknum stemningin var ósvikin í Hljómaskálagarðinum þegar Ísland jafnaði leikinn æðstu ráðamenn þjóðarinnar sniðgengu heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Rússlandi en fylgdust þess í stað með leiknum á Hrafnseyri í Arnarfirði forsætisráðherra segir daginn hafa verið ógleymanlegan erlendur stuðningsmaður íslenska landsliðsins segir að saga þess sem er minnimáttar en verður ofan á sé heillandi hann ferðaðist yfir hálfan hnöttinn til þess að horfa á leikinn á risaskjá á Ingólfstorgi talíbanar og almennir borgarar féllust í faðma í Afganistan í dag bjartsýni ríkir um sögulegt vopnahlé

og stjórnvalda þrátt fyrir mannskæða sjálfsmorðsárás gott kvöld það hefur líklega ekki farið

neinum að íslenska karlalandsliðið í fótbolta hóf í dag leik á h m í Rússlandi og mótherjarnir voru engir

aukvisar það voru Argentínumenn eitt sterkasta landslið heims með messi í farabroddi stundin sem svo margir höfðu beðið eftir varð loksins að veruleika klukkan eitt að íslenskum tíma í dag þegar Aron Einar Gunnarsson leiddi íslenska liðið inn á Spartak völlinn í Moskvu á móti messi og félögum í liði Argentínu Argentínumenn héldu boltanum vel og stjórnuðu leiknum í fyrri hálfleik en Íslendingar voru ekki að baki dottnir og fjórum mínútum eftir mark Argentínu sótti Ísland

snemma í seinni hálfleik tókst Argentínu að krækja

vítaspyrnu eftir að Hörður Björgvin Magnússon var dæmdur brotlegur eitt jafntefli Íslands á móti Argentínu í fyrsta leiknum á h m sögulegur leikur og frábær úrslit en Birta Björnsdóttir fréttamaður er í Moskvu og þar er væntanlega glatt á hjalla já það er óhætt að segja

þau ætla að koma hér saman í kvöld til að fagna

stemningin er að magnast þetta verður ótrúlegur dagur

það verða Birkir Alfreð og Gylfi í þessari leiknum lauk fyrir örfáum mínútum

og Argentína

hvernig leist ykkur á úrslitin frábær úrslit

ekki síður stemning hér á landi fyrir leik Íslands og það er óhætt að fullyrða að víkingaklappið hafi verið tekið oftar en einu sinni víðsvegar um landið í dag um það leyti sem íslenska landsliðið hlýddi á þjóðsönginn í Moskvu

leikinn á kirkjuklukkur Hallgrímskirkju

æfingu eftir EM og söfnuðust saman víða um land og fylgdust með leiknum það viðraði betur á stuðningsfólk íslenska liðsins fyrir norðan fjölmennt var í gilinu á Akureyri þar sem leikurinn var sýndur og spennan var áþreifanleg Íslendingar eru þó ekki vanir að láta veðrið stoppa sig og

saman víða á höfuðborgarsvæðinu eðlilega er

spenningur hér í Hljómskálagarðinum og það er óhætt að segja að einhver sé með fiðring í maganum enda var

ég svaf bara ekkert í nótt ég lagði mig

fimm þurfti að setja þetta upp þannig þið látið ekki veðrið stoppa ykkur hérna í dag alls ekki

þetta er bara hið íslenska með tveimur barnabörnunum

vegna þess að eiginmaðurinn og foreldrar barnanna fóru til Rússlands og eru þarna núna þetta er geðveikt ég kom auka ferð frá Austurríki ég er búsett erlendis til að horfa á þetta hér með ykkur vera með Íslendingum þetta er æði stórsigur þetta er ekki flókið

er bara ekki fyrir gamla menn stuðningsmaður íslenska landsliðsins sem ferðaðist yfir hálfan hnöttinn til þess að horfa á leik Íslands gegn Argentínu á Ingólfstorgi segir að saga íslenska liðsins hafi

heillað sig hann ákvað að styðja Ísland á h m eftir að ljóst var að hans eigin landslið komst ekki áfram kom alla leið frá vesturströnd Bandaríkjanna til þess að upplifa h m stemninguna á Íslandi

aðspurður spáði hann réttilega fyrir um jafntefli í leiknum í dag

aftur eftir leikinn var hann að vonum hæstánægður með úrslitin

ráðamenn þjóðarinnar fylgdust með leik Íslands Argentínu á Hrafnseyri í Arnarfirði forseti Íslands segist vonast til að árangurinn verði fólki jafnframt hvatning utan vallar og sendir leikmönnum varðskipið Þór flutti forseta Íslands Guðna t h Jóhannesson og tvö barna hans til í Arnarfirði í morgun þar sem fram fór hátíðardagskrá í tilefni af fæðingardegi Jóns Sigurðssonar og hundrað ára fullveldisafmæli Íslands eins og víðar um land forsætisráðherra lét sig heldur ekki vanta en hún kom til þar sem hún var á ráðstefnu um samband Íslands og Grænlands íslenskir ráðamenn sniðganga heimsmeistarakeppnina en

í rauninni sögðum við bara að Íslenskir ráðamenn myndu ekki mæta og forsetafrúin telst ekki til

ógleymanlegt að horfa á þennan fyrsta leik Íslands á

hér á Hrafnseyri er líka hægt að láta gott af sér leiða utan vallar því að þessir strákar og Íslendingar sem staddir eru erlendis annars staðar en í Rússlandi létu ekki sitt eftir liggja og gáfu ekkert eftir

fagnaðarlátum í Noregi safnaðist fólk saman á Ráðhústorginu í Ósló þar sem leikurinn var sýndur á stórum skjá

þar voru fjölmargir Íslendingar en einnig Norðmenn sem sjálfir eiga ekki lið á mótinu að minnsta kosti tuttugu féllu í sjálfsmorðsárás í borginni

í dag að öðru leyti hefur vopnahlé afganskra stjórnvalda og vígamanna Talíbana haldið í tvo daga og vonir standa til þess að það geti leitt til friðarviðræðna forseti Afganistans lýsti yfir einhliða vopnahléi í tilefni hátíðarinnar loka

talíbanar kynntu þá einnig þriggja daga vopnahlé yfir hátíðina í fyrsta sinn sem þeir lýsa yfir vopnahléi frá tvö í gær og í dag mátti sjá vígamenn

á götum afganskra borga og bæja þar sem þeim var tekið fagnandi almennir borgarar kepptust við að taka myndir af þeim og margir féllust í faðma nokkuð sem hefði þótt óhugsandi fyrir örfáum dögum

í austurhluta landsins féll skuggi á gleðina þegar árásarmaður sprengdi sig í loft upp á

hermanna enginn hefur lýst yfir ábyrgð á afgönsk stjórnvöld tilkynntu í dag að þau hygðust framlengja vopnahléið af sinni hálfu og hvöttu Talíbana til að gera slíkt hið sama og ganga til friðarviðræðna forseti sagði svo að vopnahléið kveikti von um að friður væri í augsýn í Afganistan sögufræg bygging

Glasgow skemmdist mikið í bruna í nótt verið var að ljúka við umfangsmikla viðgerð eftir bruna fyrir fjórum árum á annað hundrað slökkviliðsmanna börðust í nótt við eldinn sem

um ellefu í gærkvöld í byggingunni svonefndu

stóð fljótt í ljósum logum eldurinn barst í nokkrar nálægar byggingar en undir morgun var búið að ná tökum á brunanum engan sakaði en ljóst er að tjónið er gríðarlega mikið byggingin er um aldargömul og eitt af kennileitum húsið skemmdist einnig í bruna fyrir fjórum árum og hefur verið unnið að metnaðarfullri uppgerð síðan fyrirhugað var að byggingin yrði loks opnuð að nýju á næsta ári leiðtogi skosku heimastjórnarinnar segist orðlaus yfir brunanum eldsupptök eru enn ókunn og þá að veðri morgundagurinn býður upp á þrjá til tíu metra á sekúndu fyrri hluta dags verður bjartviðri um norðanvert landið en skúrir sunnantil þegar líður á daginn bætir í vind og úrkomu um landið suðaustanvert og þykknar þá einnig upp norðantil hiti verður á bilinu átta til fimmtán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta

í knattspyrnu karla í dag Hannes Þór Halldórsson varði víti frá einum besta knattspyrnumanni heims

fjöldi fólks safnaðist saman víða um land og fylgdist með leiknum stemningin var ósvikin í Hljómaskálagarðinum þegar Ísland jafnaði leikinn æðstu ráðamenn þjóðarinnar sniðgengu heimsmeistaramótið í knattspyrnu karla í Rússlandi en fylgdust þess í stað með leiknum á Hrafnseyri í Arnarfirði forsætisráðherra segir daginn hafa

verið ógleymanlegan erlendur stuðningsmaður íslenska landsliðsins segir að saga þess sem er minnimáttar en verður ofan á sé heillandi hann ferðaðist yfir hálfan hnöttinn til þess að horfa á leikinn á risaskjá á Ingólfstorgi talíbanar og almennir borgarar féllust í faðma í Afganistan í dag bjartsýni ríkir um sögulegt vopnahlé

og stjórnvalda þrátt fyrir mannskæða sjálfsmorðsárás